Nti sɛ wopɛ sɛ wopepa wo mpomaa mu so ma ne firi yɛ kama a, deɛ ɔdi kan wobɛpɛ nsaago bi, ne woaapɛ rɔba ne woasa nsuo agum ne wode samina gum. Afei wowie a baabi mpomaa no hɔ ayɛ fii no, bi wɔ hɔ no a, hɔ aayɛ fii pa ara nti wobɛtim aadi kan de praeɛ bi aaprapra fii no ansa wode nsuo no aabɛka nti wode praeɛ prapra fii no nyinaa wie a, na afei nsuo no a ɔsi hɔ no wode nsaago no agum. Baabi wɔ hɔ a ɔwɔ soro nti gye sɛ woforo gyina bibi so. Wode nsaago no bɔ nsuo ne mu a ne woakyim mu ne wode abɛpepa ne nyinaa ama ne ayɛ kama. Baabi a fii hyehyɛ biaa no wobɛtim. Yɛwɔ adeɛ bi so wɔ hɔ a aayɛ sɛ supree no, wotim miamia gu mpomaa ne mu ne woagya ne hɔ kakra akɔtena ase. Ɔnnuru sɛ wommra no, ne aayi fii no ama ne apae kamakama sɛdeɛ wopɛ ne noaa nti ɔno deɛ ɔgyina wo ara wo so kwan a wopɛ sɛ wofa so a wobɛyɛ no.